Naré ni rgyibyën lady cun nahën na ni runa rzyu nyis zhá ni cun faa gula cun clory. Na nuza rani rbecaruba clory ni na par' ra lady cuolory te chini queity gyiéetni, chi ná rzyu nyisann- techi ziezru chi izanyisan techi gyiadni, ztoziruni gut'náh gyiec'ni ztoziruni <hesitation> ríeca ryienycani player, panlón, rate ra este, <hesitation> bal nû lady quitz' bal nu loóni, bryienca'ni gyiadni, chi chilonía chini tyiedrani lanyí labader, ryíni gut'ná gyiec'ni, chi zalo izanyisani chi izhyiéní chi it'zieldiani techi nanti-nanti bix.